E yèɛ wo wùìya miɔ̀ŋ naŋ nȧaŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ dayȧ deeyèuŋ nɛɛmaŋ, wò naŋ nȧaŋ pɛɛ kɔ̀ nyàànè kȧnȧ dayàa, maȧŋ wa nȧwèè nyɛɛnɛ̀ŋ wèè yèɛ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ weèim, naŋ yaȧ nyaȧiŋ dè mȧȧn fɛmɛ̀, dayȧ deeyèuŋ nɛɛmaŋ. Sèè wo jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ wo nȧaŋ pɛɛ kȧ ko sȧȧŋ fɛiyiì wo nȧaŋ pɛɛ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ fɛi, ɔ̀ɔ̀ dayȧ wouŋ wa nȧwèè pɛɛ nyɛ̀nɛ̀ŋ wo nɔ̀ŋ keì kɛnɛ sùȧ, wo nɔ̀ŋ keì gbiŋ sùȧ, sèèìm woȧ mìȧŋ miŋ gbòȧ miŋ woò mìȧŋ jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ yȧ mȧaŋ fììyè nɛ̀ŋ, kauŋ gè sɛ̀ wo fè nȧaŋ pɛɛ fuɔŋ, kɛɛ niìsìa gbiŋ mìŋ woȧ nìŋ, sèè pɛɛ wo dayȧ wa nȧwèè yìlè weèuŋ nɛ̀ wo yɛmɛ̀ aŋ jɔ̀ȧuŋ nyȧŋ wò naŋ jòò lɛ, wo yɛmɛ̀ jouŋ jɔ̀ȧ nyaŋ wò naŋ jòò lɛ because e yèɛ wò naim gè sùȧ lɛ, jɔ̀ȧ wii mìŋ tùɔɔ̀ŋ wa ko school wo ka wo sìè sȧȧŋ fɛiɛ̀ jɛ̀wɛ̀ wo fè jɔ̀ȧ kò kilasìi, mùŋ nyɛ̀nɛùŋ nɛ̀ŋ maŋ gbiŋ wo dùȧŋ kìlȧ wo kɛlɛ̀, wuŋ naim nyììnè ke jii wò naim nȧaŋ fè jii nyingè yèè mauŋ kiȧ gè mauŋ tùɔ̀ŋ gɔɔyɛ, yèè wò naaŋ nɔ̀ŋ yèè wò naŋ kamàìŋ yèè wò naŋ nȧaŋ kɔ̀ kèè fɛiyiuŋ nɔɔ̀ŋ sùȧ until wò naŋ kpɛɛyɛ̀, jòò pɛɛ wo kȧnȧ dayȧa wòuŋ nȧaŋ ɓemè, kɛɛ nȧwèè sèè jɔ̀ȧ wii nɔ̀ŋ e keì kɛnɛ sùȧ mìŋ nauŋ gè sɛ̀ koɓɛ̀i ɓɛɛ kȧnȧ dayȧ wò yaȧ nȧaŋ mauŋ gè sɛ̀ zimgbe ke kpooɛ̀ sùȧ wò naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì weèim, miŋ naȧŋ wa nȧwèè nyɛɛnɛ̀ŋ, jòò pɛɛ wo fè nȧaŋ fuɔŋ kɛɛ jɔ̀ȧuŋ nyȧŋ yaȧ fuɔŋ kɛɛ mìŋ zoolȧ nɔŋ dayȧ e gbiŋ sùȧ wèè dayȧ yìlè e weè mɛ̀, sèè dayȧ nɔŋ yileè mìŋ dònȧŋ kìlè ka yɛ̀mɛ̀ aŋ jɔ̀àuŋ nyȧŋ.